Sj nkorcfo ennhu me a, mennhyj da nnhu mfaso biara cdze bjberj m'abrabc na mbom sj menya tum a mobotum dze etu akc beebi a mepj dj mokc biara a, megye dzi dj cbcboa me papaapa osiandj, mohwj wimu a ndzjmba pii na muhu na nkyj mutum mutu kc sor a, nkyj motum m'akc sosc sor bea Nyankopcn cwc na ndzjmba a etwa noho ehyia nyinara. Afei so, mobotum akc beebiara mepj dj mokc ntsjm ntsjm, mutui ara na mesi hc.